Oyi ro oma dɛmu ho lonɛ ba we ve ro tirki tirki be cruru lo ba se mɛ ovɛ ji a ba romɛna na ba ju mu besosi ba romɛna ma dɛmu mayɛ ya ba tirkera ba ya bɛ'a sanina ba ya bɛ'a sanina mɛ ho dimiyan a ɲa'amia waati zo babe se a'a yɛrɛma mu bera wian ba nu wa